Tacuma da la fürmìa, pöi ën po pi gros a ie lë scarafaggio, pöi ën po pi gros a ie ël ciat, pöi ën po pi gros ancura a ie a ie ël can, pöi dop ël can co ie, piuma la zebra, pöi piuma ël caval, pöi ën po pi gros a i sarà la giraffa e l'elefante e la balena